﻿Ebyobutegyeki bashemereire kwebembeza ebyobugaiga ahabwokuba abantu tibakaabaho bateine ebyobugaiga, bashemereire kwebembeza nkebyobuhingi, bakebembeza ebyamakorero, bakebembeza <hesitation> nkebyamashomero kwonka biine kushuba bakebembeza ebyobuhangwa bwensi habwokuba omuntu takaabaho ateine ensi eboniire, omuntu ashemereire kuba aratuura munsi eyi arabaasa kubona omwiika gwokwiisa, ahu arabaasa kugubona, ahu areiha ebyokurya nenku kandi ahu arabaasa kubona nenyamiishwa ezokurya abaase kubona ebyokurya, so <hesitation> ebyobuhangwa bwensi nebyobugaiga byona bishemereire kuba birebembezibwa ahabwokuba byoona nibyetagwa kandi abantu nibabyenda byoona